Pues sakiej wil shiel pues ayajkuw at mod wesh anok este wil man ajpier aran jum majkie este anok e wil almen pues lamajieruw showalley ñat apier aran solo porque pues anduj caran wil man parmaran garan este anok este anok ngüien chej pues doj jey aguaj aguaj can este wil almen pues ayaj por eso este a- amongüech atokey y pues altiel shiel wesh andoj garan a- andoj garan onguiuw pues a veces sat saw a ajtan mas y antiel este e ajom shiel najuch ajon shiel pues a luw naran wesh a caso este akuej ol olonok akuej pues parmuch a jom a veces ujch a jom atokey amongüech ajon shiet.